Chopstick ɗiɗi waawataa njiiɗi baafal laawol, eɓe njaltina laawol ngam hokkude safnaa, eɓe waawataa hokka haala e ngelɗi ɓe jeyɗi hokkude. Forks e knives ɗiɗi waawataa fota e kaawde baafal, eɓe waawataa njiytaade laawol ngam wujjude ɓe hokkude, ko ndiyam laawol ngam fota yiyanɗe.